Ninya shangar wani yamba ɓashi ma sookeko ka lekeeko, milam gwandum, shoonkuli ke ma war mina ninya karaa <hesitation> yu maminji keera kero dikka. Ta kabani sha wu dima ka lau lauwim ka penko ni? shibme fok rossoju a walam, shiɓɓammo shinka ar wani mo akam wa shin wala ti fok rossoshum dakkuskum ya leno kar yu sher wem adooko ar wabudim. Nanya dakkam nda artiteko ka paaro. Minjeama wattu mommon wattu. Minjeama wattu mommon wattu <noise> ke kandi yu kishimoi kan da harun kishimoi kasha to mu yamba mu yamba sauko. Paamun ka ma warko kama kakko ka minji, mennan mo mu kar deero ti fok rossogo wanim menan mo kar foojani ti yamba, yamba ano wei ni weeko wala yamba anomo paamun niminji dikkani de diku pamunmo yamba antejono yamba lashe an tejono akam ninya shira shoovono fok rosso laashemmo yamba ke kar nundeno fok rosso laashe, laashe ma shin wala peno ke, ma sha a walam yamba fudu, fok rossoi laashe ti pidi shi kanne yamba kama yigo dimmamo kasha yamba ne a nodan we karr kuma nodan weenom ni ɗima ti pidi shi kan ke dakujugum kumo kujino.